Achame kopatisheti, amuu kopatishani kotoreta eng ng'alek ap sukul, ng'alek ap chakula, <hesitation> akatieme ang'ete iin akarip teta, sikokono chegoo allde, asomeshane lagook akot teta nguno kotoretaa ya ya ya yakakion lakwet andan komii chii nekaimian koatiaktai akatare ng'alechata, <hesitation> eng nga'lekap pandek kotaretech keame akalak komuuch kepae ngokaik, nego ak tuga. Akachame poisyeni amu kikotoreta.